Efatsy avao aloha ñy karazany raha ampiasako <shushes> aminy ñy sakafo lafa zao miketrike, miketriky jabo, <shushes> efats'io: -Sakaviro; mm <shushes> ñy tongolo lay; zao mampiasa poavira ro mampiasa kary, izay zany ñy raha mañitry ampiasako zay lafa zaho miketriky jabonay.